Muntu fyana abadilike kwasababu, <hesitation> matendo yacho kwamfano mwivi mwivi fena na abadilike, avaluke muntu abowa kwasababu, wivi wivisoboto kumuntu vonusu venusababishe, ukwi kabe na sikuu. <hesitation>